eme one mai akun kaka iwo paling wijik kaka nepa, nepa hoo eme ngoo wolet toe ngance na peang kole aku leng koe danong perna ita kaka nepa hoo one ca haju one mai tuka kaka nepa hoo manga hang pisa mongko hia kaka bana hia cering hang manuk kaka kaka iwo ca koe agu eme ngoo hia weolet one weki de kaka bana pasti kaka hitu langsung mata agu kaka iwo ca jijik menurut aku eme one mai aku lawo lao hoo pengaru aku eme ita kat lawo one sekang lansung toe ma dian muing nging aku kole wa motor perna tabrak lawo lawo hitu jansung mata dara de lawo hitu langsung ngo one ban motor daku poli hitu ga kaka iwo ce jijik menurut aku.